ذات مرة في اثناء احدى العواصف انجرفت سفينة غامضة للشاطئ والناس الي كانوا على الشاطئ تفاجئوا ما يدرون اهي ليش هني فما كانوا جايفين من قاعد داخلها بس بعدين <hesitation> كلموا الشرطة يوم الشرطة دخلت يو وجافوا انه اهي سفينة يعنيغير شرعية وصادها عطل فهي طلعت على الشاطئ